Nami cocina ko'ó ñuu, nodajan kuá tiu ndanke ianti ñap'a nendi tuña'a inkoka tuku ko'o tendido nayan ke'e tuku ndeyó. Namen ñanutuña namen ko'o, ko'o, ko'o ndanemen ngueyi jen nejin ndukun ján kuá. ngua jun ngón namen duchian teya'a deen, deen orió aciti ñanu inu tumeko'ó ku koo platico namen koo plastiko teyo'o tuu ko'ó namen ko'ó, ko'ó, ko'ó kua jun yekun namen yenjention najen tio oroña je najen, yo'o tu yaji yo'o tuu taza ian kee café, tu ixen veguinujan vijin ngon njé kuá tu café ihé nguexe ian ñatinuu nden namen, naxate najon nayun tuxhidió vejinundu jan xhi'ó, yendavii tundu nunke chindu ndaji, yindavii chindu nuaí ñagente ñuu nuu namen material nde cocina ian kuu, kuu na'a.